في الغالب غيكون وصف إيجابي عموما بحكم التجربة وبحكم الممارسة ديال الحياة اليومية كتكون العلاقة علاقة طيبة، ولكن هذا لا يعني يكونو بعض الأشخاص لي عندهم فكرة خاطئة عليك وبالتلي تقدر تأثر في الطريقة كيفاش كيوصفوك للآخرين.